Rilalenna sitawengnge engka seppulo dua uleng yanaritu ulesseddi uleddua ulettellu uleng eppa ulellima ulengenneng uleppitu uleng aruwa uleng asera ulesseppulo ulesseppulo seddi ulesseppulo dua